Kən kawʊwi, kən ka bi nəngamən kʊgo gani dəndang a gʊsʊte, bərəki mən yigo kərə ji dəyirə ki mən yʊgori rə ji gʊ nsi kag ndiya <hesitation> lamurde bərə ki ji nənga ki noyu lamʊrde, lamʊrde nte miyu nbuwe yau kən yiyi ka nʊngə kaita, nənu ka nʊngə gʊnən kawi, ka nənyo kai <hesitation> tangiyʊ go na nən chʊ bərə rə silanii, kə go nən chʊ nsi kak a yʊmba məyəm si kak a gai a lamʊrde, mən ka gwiyo nyənkən kən gʊnyom kən yigi a nʊman, nyigi a nʊman, kən yigi yʊgowa gai a nʊman a gani dəndang a yai bəri rə yum, yum ka dəbi kən yigi a natəgui n kwan, yʊm ka dəbi kən yi gi a kʊgarang ka fʊngʊrəng a gai, nsʊ yumka dəbi kən yigi a yagi bwiləmri nən di nən nənyn a gaiyu a numan kən yigi mənwa yola, yigimənwa yola jiya nənga kən yiga yolai nyigi a swer a gai swer da yigimən mən yigi mən nəngu məsarang a jibabe tʊga yʊ, kən yigi nənga məsa rang agui kən məsa wʊ jini kən kawʊbwi, n yiktənəng kən fi kən yiga Maidugu n, Maidugur, yigi a Maiduguri nyang gəmama yigi chibaramiyu ka gai yiya sʊrang, yiga suʊrang go nyənkəng kən mʊrya mon kən yiga sʊranyəng masi məsawʊ ji ba tʊgayʊ. Kən məsawʊ yagi jini ba tʊgai a Maduguri yəng n fiye go nyənkən kən be a təmba nənməng a təmba nənəməm bən chuwung, a nənu a Gombe kən yigi chimənwa yai, kən chimənwe yaikam rə kali rə kali ka kali ra kali, gai yʊla da kʊ nkai tamiyʊ, bərə ki rə silum rə jərki rə wurə ki mən kagai, ka nən yigi nən yʊwe jinu gai ka nən yigi nən yugora gai ka nən yigi nən nənya bwetəmwam a gai, kən yigi mənwa Bauchi kən yigi chimənwa yai wa kotə mwa mi, n chimənwa Bauchi kotə mwa miyəng kən dəyəng, mənka yayəng kən fi yigi a Jos kən yiga Jos chimənewa gu kotə mwam kən chiya yai a geni dəndang agai kənən da, kənən yigi a dagi swer da kʊrarng ka fʊngʊ rəngo, kənən yigi a gai a yagi swetətə yigi nən mi kən yigi mənwa Lagos, kənən yigu Lagos nən di jinən yigu Lagos si mən suwerə mo gaiwu nən yigirə yigi go nyənkən ma mən dəga bəra mur nan chʊ nyənkə gani kareyəng kən dəgu gani li ə yʊgo gani dənfang dəndang, dəndang dəndang, kən chʊ jini dəndang dəndang chuməmbəwi bərə ki a nən a gwe nən wa, nən mw mʊra bər, yiga barki bən chʊ jəni dəndang jəni chawa yagi ganiyʊ bərən deni, yiktənajiyqngbo kən uigimən wu Abuja. Abuja kən yiyi chiyagai nyang kən chʊ jəni dəndang, dəndang dəndang a gani lii, kən yigimənwa Enugu kən yigi nyai, kən yigimən wa Onitsha yɨgi chiiye wagai kən yigi a <hesitation> Enugu ji a nənga ki nən yiga gayʊ kən nyəyumənwe nənga kabi tʊsʊ kwani nan gʊ nən yigi a bwiyate, sʊwang gʊ nən yigi a nate bərə ki kə mənə chʊgo a gai nən yigi a nate bərəki ka mənə chʊgo a gai nən yiga kaita chʊgom yʊwi, mə mən yiyi jʊlolən chʊgo kunta a natangʊ, kən yigimənwa na te a gui, kən yigi nəngu swera guiden, kən yigimənwa gʊni jən dang nfiye berəki a yagi gani, kən yigimən wʊng, kən yigi mən wa Port Harcourt, kən yigi nyang yigi nya jəni mo mwan mən jəgara gai bərəki mən sʊgʊmən, yʊmbən yʊm kən yʊyom bam a gʊsate bari gənən jəyin da dəgi a yoməng, karə nənə kʊrgarang kənə nəngurəng ba dəgbən nən diya gʊki, nən diya gʊki, nən diya gwi kʊ nyənkə mən sʊgəməni nʊwa yʊm bənə kabi nən diya yʊmbʊ a guni dəndang dəndang, bənə diya yʊm a guni dəndung dandang, kəna yigəmən wa Enugu, a Enugu kənən yigi nən chʊn jəni dəndang mən sʊgəmən ka churə jəni dəndang niya chii a kai a mʊri ki meba jəgga gʊji, niya chii a kai mʊri me ba yəm gʊji, mən yʊgowə mən sʊgʊmən kən chʊjəni dəndang, mən yuwogəl kən chʊ nəb dəndang, mən yʊyo wə kən chʊ geni dəndang, mən yʊgo wə kən chʊ yʊbi dəndang wa nəbi wʊ yʊyorəgi wʊ kawə gʊʊwa ti dəye ki, yiga gʊka ki bə nəngu nən da kar bən dəye bəre rə ləmang kə ka gayəng. yiya gʊka ki da yo dəye rə sək, dəye wa kaitan mʊ, bərə ki rə kʊnung kə kawʊng kəmən sʊgʊmən mo kən yʊgo gani dəndang bani, kən mamən guni deni kən mamən yani yʊgo mwam, mən sʊgʊmən a nən sa gwe ka kətamwe kən yigiwe, a nən a gwe ka nənə kutare kən yigi, a nən agwa ka nənə gʊka bərəmo kwasi kən yigi, a nən a gwe ka nənə gʊka bərə mo karə gʊka bərə mo Tingnoi kənyigi mənwe, a nəna gwe karə gani mwam wən yʊgo deniyʊ.